Era poeta, peru tapocu no era bobu i antocis dixu qu'aquellu no era normal i se recordó delos champiñonis que le truxu'l su ermanu la nochi d'enantis. Craru, hue pala cozina i los champiñonis pos tamién tenián vida, assinque ya le queó craru que aquellu magia no era peru tapocu no sabía mu bien lu qué hazel. Casu es que alos días se dispertó i no se recordava de ná, peru tenía escrevíu un poemariu enteritu a tentu los hongus.